Yani rangi tan ishin manif akas itatii yenan, rangi tan ufkasa jisse yani inini aki yani ishini dandete is qarqart yani bere dibi rangi isan yani pipilifti dibin dimtua grinia kasa dub rangi isan tun lilla cholea rangi isan tun lilla dansa dub rangi akana tan dib yede kasa qabaa rangin tu isa lilla isa mulletiii bayat.